वर्षके बाह्र महिनाके नाम लह्लेसे सुरुमे जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टुबर, नोभेम्बर आउ अन्तिम मे डिसेम्बर है।